Nganza ingathunga enyumba yaye, kundi bwa enyumba yikalheka iwaghana thuha esyosente sinene <hesitation> habweribya wukasasura aheribya wukakesya, wamabya iwunawithe enyumba yawu, ikalheka iwathunga obuwabye obwerikolha ekyosikyosi ekyawukanza. Wunawithe enyumba yawu yikalheka iwathunga omwanya muneneowerikolhera mwebindu byawu, manya wukindi kolha mwaka akandu kawu aka- wangingirya mwesente <hesitation> habwa busana, wukabya iwunawithe omwanya munene, habwa makawawu